Maro zô karazagna fitaovana andrahoana hanina. Misy zô vilagny, vilagny be kara vilagny zô ade atô fandrahôana vary na fandrahôana ro. Dia misy ndreka zô paregna na lapoaly, io zô dia atô fagnendasana raha fogna. Ohatra zany hoe angendignendy mofo anô na kôa angendignendy ro dia amin'io ampiasaina.